أول شيء <hesitation> راح ابدأ بالتعريف بأجمل الأماكن، وأهم معالم المدينة. أقولهم يا هلا وسهلا فيكم. اليوم راح نبدأ جولتنا في <hesitation> مكان معين. أول مكان لازم نروح له، هو <hesitation> مكان <hesitation> مشهور. هذا المكان، يعتبر من أبرز المعالم في المدينة، ويعكس تاريخنا وثقافتنا. تعالوا معي راح نشوف مناظر ما تتوصف، خاصة وقت الغروب.